איך ווייס וויאזוי צו פלעכטן האר און ס'זייער זייער א גרינגע זאך. ס'איז יא דא מער א קאמפלאצירטע וועג און א גרינגערע וועג, שענער אדער נישט אזוי שיין, אבער איך ווייס וויאזוי און אסאך מענטשן ארום מיך פלעכטן זייער האר אסאך און ס'זייער גרינג.